Sho ndali omushona otandi dhimbulukwa lela lela shoka ndali ndili koongundu dhopetameko. kwali ndili mondondo ontiheyali. Tashiti mpono esiku limwe okwali nda kwatwa komadhiladhilo goku iyehamitha opo ndi kale inaandiyako koskola. Molwaashoka esiku ndyoka aantu okwali taya shanga uututsu auhe uli uyali. Ngame nee siku ndyoka inandi mona ethimbo lyoku lesha. onda kala ashike ndili muudhano womayuma. Tatu nuka ashike omupembe gwa ndema. Tashiti onda manapo ethimbo lyandje lyoku ilonga. Ngame onda mona nee kutya inandi hala oku ndopa ngame ndi yolwe kaantu poskola. Molwaashoka ngele owa ndopa ouna naana oku kala wa leshwa kutya ongweye lye nowa monamo iitsa ingapi. Ngele owa ndopa nokuli ongweye omushona wa ndopa wu vulithe aantu ayehe. nohango ouna oku ningilwa esiku ndyoka. Tashiti koskola hatu nngilwa oohango dhombaadhilila. ohango yendopo. to ligolelwa. to ndaanisilwa. ndee noohiy kandishi kutya ohadhi zi peni. Ondeshi mona tashi ningilwa yakwetu oyendji. Nesiku ndyoka onda mona kutya ondina oku iyehemitha. Ongula onene sho kuku a penduka ta penduthandje tati penduka utale sheeli wuye koskola ethimbo olyaya. onda lombwele kuku tandi ti kuku otandi ehama othingo. Itandi vulu noku lengalenga. Ndele othingo okwali ndeyi kukutika lela. Noku tala konima ite vulu. noku petama ite vulu. otandi iyehamitha lelalela ndi monike kutya otandi ehama. Poku iyehamitha kwandje mpono okwali nee nda hala andola kuku atye. andiya ano ndi konge nando ohauto yopushiinda ndi ku fale koshipangelo. Koshipangelo okwali nda halako molwaashoka ohaku liwa nawa. Oto landelwa okambistiki koye. to landelwa okakuki koye. ngweye to landelwa nokuli omeya ngeya ga kukuta. niihakutu mbiya ya kangwa nayo oko hayi kala. tashiti ohaku liwa nawa. Okwali nee tandiiyehamitha ngeno andola ndi falweko ngaa ndi ka lye iikulya mbyo iitoye ndyei hula nale. Aee kuku okwati ashike ngele kuuvite nawa mutekulu gwandje. shuna ano mondjugo wu ka lale. Ngame onda shuna. ngame onda ka lala. Aanaskola noyayi. sho nee aanaskola yayi Opo ngaa ndilipo lopotundi ontimulongo mpono. onda pendukamo nokuli omuntu gomukadhona. Nda yonuuka kuudhano komayuma oku nuka. onda tameka oku nukanokuli nda mangela ongodhi miithini yondjugo ngame tandi mangele miiti mbi ya dhika oshinyanga shondjugo. Tandi nuka eyuma lyandje nda manguluka. Kuku okweke ya nokuli a zi mepya. okwa pula kutya o omo ngaa uli sheeli. ouli nawa mutekulu gwandje? Opo nee tandi dhimbulukwa kutya o shili ondati otandi ehama. Kuku okweya nee a thika. eyuma opo lili. ondiilangeka mbalambala pooha neyuma ndyono. onda lala kohi yoongodhi. tanditi kanduuvite nawa. opo tandi dhimbulukwa. Kuku okweya sho a thiki nokuli okwa pulandje ati. ano owati oto ehama. oto ehama shike ngweye oto nuka? Iihuna oyi thike peni mbela? Onda mona kutya oh onda haluka ashike tandi nuka. ihe ngaashingeyi otandi ehama unene kuku. Kuku okwati aaye inda wu ka lala nokuli. Oongodhi ondedhi ondedhi thigapo onda ka lala. Ye okwekeya okwa teleka omwiha ota lya. oskola ya ziko nookuli. Sho ya ziko yeya megumbo natango inandi longasha. iilonga ayihe otayi longwa ngaa kooyakwetu molwaashoka anuwa otandi ehama. Ashike itndi vulu nee. uudhano uuwanawa. nda hala ndika tondoke kuudhano. ngame otanditi otandi ehama nda tila okumonika. onda idhimbika naa ndele tandii dhidhimike ongula takushi tatuyi koskola. Sho twaka twayi koskola opwa pita ngaa esiku limwe. yo iizemo otayi ka etwa nee. Owa- oya tameka nee taya ithanwa komadhina. omulongi tiithana komadhina. eta popi nokuli iitsa mbi omuntu wa monamo. Tashiti onda ninga elago. ootutsu dhoka okwali dha ndopwa nayi. aantu oya tameka nokuli oshiiningili ngaashi hayeshi ningi shito. Ya tameka oku tota ano ohango. Aantu etaya dhanenwa ohango. Tashiti aantu ashike aashona shona mboka kwali ya pita. Naangu nee a ndopa kwali gwahugunina. ngono okwali a dhanenwa ohango sigo tayiyi nokuli kegumbo. oskola inaayi pitamo Molwaashoka okwa tameke ashike ta lili. aalongi etaye mweetele ohenda etaye mwiilepo etayemu thindikile aye kegumbo. Onda ninga elago lela molwaashoka kandali ndiilonga. ngame inandi shanga molwaashoka andola ngame gumwe yomwaamboka kwali taya dhanenwa ohango. Onda ninga elago shoka ndiiyehamitha. Nokwali nokuli ndaka shanga nale. nda lombwelwa esiku pwa pita omasiku geli gaali opo ndika shange. mpono kwali ndiilonga nawa. nda mona ehimbo lyokwiilonga. nondekeyi shanga etandi piti ootutsu dhandje adhihe nawa nawa.